Fomban-drazan̈a bôkà Italy ndraiky man̈ano festadelà zen̈y irô repoblika ny <hesitation> aroe ny volan̈a jiona zen̈y. Dia man̈ano fôtony tamin'io zen̈y nisian'ny ny repoblika Italien zen̈y, dia misy hoe freragôstô zen̈y fanjavan-drô marika fana- fanaovana vakansy dete zen̈y izy io dia amin'izay ten̈a misy fety be ataondrô olo àby io.